uhwe twevahenga, hwanzu wali tunu wali wonu wigelu wunge tupuliha, avajitu avammitandao, huta huli wali wa mauva, huli wali vatye pilau hwe twitu wali wutsafu, huli wali wa hawaida tuteleha na magasi. Lakin nde gatengule nu wali wa aini ja kwanza, utudzovye twe vahinga, wali wa hawaida habisu uvala sina twanza hihyoni, wawuwene twevahenga halibu twivondi tutsovyu hulya, navavana wevihula tufundisi aina ja wali uwo we twisopa ga magasi lahini, ndegatengule nu wali owa, amandalisi gagene, ihya hwanza, huandai nyakala, apya wuandaili nyakala tsyaho, witsa huhakikisa masiga gaho gatamile wunonu, <hesitation> uhandae hi- ilinyasi ilya kupulilu moto, uhwitsa uhandae kibiliti, apya uandaile kibiriti upulu moto, apya umoto ukuvikile utoli sufulila, utenga magasi. Lakini wotengile magasi msufulila mula, wuvetsaga wilola galihuva mongosu sana wala gali huhuva manzyoli sana, jilingana nu wali waho ntsele gwaho gulina, kwaiyo bada yapo makasi ganga- gangajehule, utengu- ukijehula pala uve utengulu kutsambulu nzele hulu kulolu utsafu- utsafu amahahala gali munzele mula. Uhetsa utaga, <noise> apya utsambu- tsambu- tsambuwe utola makasi, <noise> wisuha, apyu suhile wakati uwo magasi gaho giva tayari gajewuwe, <noise> wugajewa magasi gala, <noise> wutola mafuta, <noise> wutolu mwinyo, <noise> ungatola mafuta nu mwinyo, <noise> wulongola wisopa mafuta, <noise> wungasopa mafuta, <noise> witsa wisopu mwinyo, <noise> ungasopu mwinyo, wonza, <noise> je umwinyo kukoliye, <noise> gugwene, gulege huva nkali, <noise> wala gulehe huva ndebe sana, <noise> apyu wonzitse mwinyo- go- nyogwaho ama wukolye sana wutyujula na magasagani, <noise> ungatyujule, <noise> wududa ili gu- gulo- gukolye gwa- ugwa- ugwa aina jijene, <noise> pewutolu nzele gwaho ugusuhile gula wisopa. <noise> Apyu sopile, <noise> uhugujehula hugule humoto guvenhali, <noise> pawanzu gutengula, <noise> ungajewule gupye- gwipya upungusu ugusididaha wutsisidi huluta, <noise> najuwe upungusagu moto hidogo. <noise> Apiyu punguswu moto gula, <noise> isisigi syoni wuviha pa pembeni, <noise> apyu vehile pa pembenu moto gula gunave guhahenywihe sana pakasi pala widana- widana- widana, <noise> apyu danile wutole umfuniko gwaho linu hutengu, <noise> amakasi gipunguhahwita topu- topu- topu- topu ngata makasi kunugu guhumila hwambali lahini naguhumili, <noise> wutolu mfuniho wugubihila pahyanya, <noise> ungagubihile! <noise> toli subete, <noise> widanu moto gula, <noise> ungadanu moto, <noise> viha pahyanya pa mfuniho wupalila, <noise> apyu palile pasipala uhaleha hya- a- aka- amera mahala hwa mbali, apyu galehile ma- amahala gala hutale- hutale, pahipo gubyaga guhumila hidogo- hidogo- hidogo, <noise> bada ja apo <noise> wugubuhula apyo gubuhuwe, wisopu ntera. Pyusopilu ntera wilola je, <noise> unzelu gu gupiye, <noise> au nagupiri, gungate dotsu- dotsu <noise> ugwa bado, wongeletsu tukasu hidogo, ombaka pya wupulika na gwita dotsu, ihinu hila hiswe hipiye, uhumanyi kutapunse linu gupye wunonu, basu pimbi sufulia jaho, um- u- umoto gwa pahyanya pala huguleha ili gwendelele humila hidogo- hidogo, ugu nzele gwa hwanza gwa aini ja hwanza gutumanyile ugo tuguwi- tugumanyile twevahenga vegutwili gwiva gukamilihe, hwinzo nzelu gwa aini javili gunawugwa twipulika vajita vitama mu mbwani, vatye nsel gwa mawuwa, unzele gwa mawuwugwa, twevahengu tuhwandaa. <noise> Wutengula kama hawaida wupulo moto, apyupulyo moto gwaho wiwona guholiye wisuhi sufulila, apyu sugile sufulila, wutenga magasi, apyu wutengile amagasi, hiasi hukadiliyu nzele gwaho hulingana nu wongosu wa nzele, hadiria magasigani, apyu hadiliye. tolu nzelu kula ukungul- vukungula- ukungula, apiya wunguwe, unsafi gula wuweka pa pembeni, hutola lino vatye vitoli haloti, ngali haloti, <hesitation> hutsa vitoli siwolo, <hesitation> vihwitsa vitola ihoho, utunu tunu tulungulungo tula, ugidagida msani wugidagida- ugidagida wuviha mpembeni, hila hinge wutenganisa wutenga- wutenga- wutenga, bada yapo makasi gahu gajehwe lino, wutola mafta hama hawaida wisopa, hiasi, tolu mwinyo wisopa, uhiliga nu ntenda, apyo hilige nu ntela, utolu nzele gula wisopa. Apyu utolilu nzele gulu sopile, witsa hutoli kaloti tsila wisopa, witola isiwolo sila wisopa, apiutolile wutoli haloti wisopa uhiliga nuntela, uhiliga- uhiliga- uhiliga, uhadilia tena, hujeula hidogo numotu nkali. Apya hujewe hidogo nu motu nkali gula usumbuli sisihi. Ksababu gule hugungila uguhumila gubyage mola- mola kwasabu ihaloti nzigu, isiwolo sijigu, hwaiyo ungaveku moto nkajugulalambuha, alafu isiwolo sila siva na sihapi, unzele gupiye, isinge silongola husijahu kwaiyo wibya umoto viha ndebe- ndebe- ndebe ilisibiyage sipya mola- mola, mola- mola, mola- mola, mwiso witolu mfuniho, wuviha pahyanya, apyuvihile pakyanya wiwona ino amakasi gavye gatengwe gihumila hidogo. <noise> wutolu mkalu gwa pasi amahala gala, wipala ni <hesitation> nanii ne subete, wuviha tena pahyanya, apyuvihile pahyanya, utama- tama hidogo dakika tsi- ndebe, wugubuhula, pya ugubuhula wutolu ntela gula wonza, <noise> ungawonu nzele gula nagwita dotsu, wali, haloti tsila na tsita dotsu, isiwolo nasita dotsu, apo hulumanyu huta sigilisipye sweni hwa pamoja, pungusa pabi- ha- habisa pasi pala u- u- amahala gala wipala- wipala, umfuniho gwa pahyanya huguleha na mahala hwa mbali. Apyu galehile na mahala hwa mbali, basu gulehu gwene guhwendelelu hupya guhahamilu mbaka pa mwiso, isinu syonu hapulihe wala ihita dotsu hili hini hita dotsu hiva na hing'uli, ugunzelu gwa mauwa gwiva gukili, guhamilihe. Lakini huli ni aina teni ja datu ija nzele, vatye unzele gwa humbwani vajitu vatye, pilau, ijeni pilau ijo tevahenga najwe tupuliha lahini siyo, hyakulya hi tuhitsovelihe sana bahu, lahini tuteleha hwa hufwata vajitu avahumbwanii vita hihi. Kwahiyo na gwene, wutola tenga makasi, upulu moto tasi, pyo upulilu moto, uhwandai sufulila jahu, Apya wandaile sufulila jahu, vatye uvetsage na mafuta mwongosu gwa gwilya mafuta mwongosu tofauti ni mitseli gingi gi, igya ainiveli tsilungu, kwaiy pe utolila mafuta gala, wuvika pa pembeni gavetsege mongosu- mongosu, witsa wutola uwelo nu ntsele wipima. Api upimile uluhero nunsele! ukunguunsele kwako kula uvika papembeni, <noise> utola nisilungu, <noise> isyeni isirungu isyo watie kuli, <hesitation> vita ngali mbebe <hesitation> wita <noise> kinu kiki? Ilitawa walikunyuma vita kinu kiki <noise> <hesitation> isirungu isirungurungu sili sinavana vevisopa mupilau isirungu syasyene syakusopa sila. <noise> Sititu sititu ndee, <noise> kwahiyo pia utole isirungu sila uvika papembeni. <noise> Lakini kilongola amafuta tasi uku natulongosa ukujeula amakasi, <noise> utole isufurila uvutengile pamoto wisopa amafuta, kawesage mongosu mongosu. Wisopi piusopile amafuta kala wikide ikitunguru wisopa mumafuta, upindula upindula akwisa witole indosa ukesile indosa jiako wisopa mmafuta mula upindula pindula, ukwisa utola lini isilongosi isyene isi watie japilau isyo sititu wisopa. Api usopile upindula upindula upindula kama kama ulininyama isipande silengi, uhanza, api uhanzise upindula upindul aupindula! ukwisa utola unsele gula ukunave lino wungwe kulipapembeni muluhelwa avongosu navisuka, najuwe twevakinga natwisuka. Avangi wisuka uvusopa musufurila avangi navisuka, kwahiyo utola unsele kula wisopa mu- musufurila mula musilungo syako syu uvikire, api uvikire mula po- uvupindula upindula upindula! kwiva ntitutitu ino kulingana nisilungo syako isititu isi lusopil. Api upindue upindue upindue iwe namafuta gakolile nasisilungo sila sihanzise munsele mula sikwili, utola amakasi kanave mapyusu lino ukapyusise kalipapembeni, ukwitsa wisopa wuti ujula munsele mula pakyanya pasefurira. Upyu utujire tena uti ujulie tena upulikira kujewule kungajeule kwisika ikiasi flana, <noise> uwona kutengue kwita toputopu ngate amakasi kikumila, ukubikila ukubikila numfuniko. Api ukubikire numfuniko, utola! unkala maa amakala kapasi kala uwu- danila nisipedi api udanile nisubete <noise> ula uvika pakyanya pamfuniko pamfuniko ulandilila pakyanya pamfuniko pala. Kupya kumie kumie, utola untela kama kawaida uvonza, ungawone nakwita dosudosu! inamanisa ukwakupie ikiini kisuwe tayari, ungawone kwita dosu uja tena kongeresya utukasi kidoko ukubikila! upungusye umoto pansi ili kuleke ukulalika. Baada ya hapo ukwisa kumwiso uvonza, ungavonza uvone, nakwita dosu ukwakupie tayari kwakulawuka.